لا ما اعتقد بس ممكن يساعد الذكاء البشري بشكل كلش كبيغ ويساعد هسه احنا بالحياة اليومي نستخدمو بشكل كلش كبيغ بس انو يحل محل ذكاء بشري لان الذكاء الاصطناعي هو تجميع شغلات بس احنا لا عنكتشف وعننتج ويومي اكتشافات اكو. ما موجودي اصلا حته ذكاء اصطناعي يتطرقله